Lanyol musuji kanji noye mbawuɗen batugo. Mosuji ni ko annduɗen eɗi e wodi mosuhon ko leɓe e wodi mosuhun latiɗi leɓe mun ɗuɗa. E wodi musuji ladde, e wodi ɗi wuro <noise>